Nafɔ ɣɛsɛ tunu aliwami buaku naɣa mu. Ɔlɛ ali ɛma lakunɔnaɣa Naɣa Ganamu, naɣa mali mu, naɣa nizɛrmu. Ɛsɛ kaka kunɔ naɣa Ganaa, mɛ naɣa du alɛnɛ buakakɔma aluakɔna tsǝɣla Gana, alɛnɛ Gana ayineza lɛ, alɛmaɛ ku Ganaaɛku dekpkpe amunu abuɛa. Ɔtalaka kunaɣa Gana. Kɛmaɣa nu benɛa, ɛsɛkaka kunabaɣa benebia me naya kunaanoludila nefe. Benɛ biabueno nimaza ne bua olunetataa laka kole mu nagbo tsitsikǝ ba anɛfuɛ. Nitiɛ ku nabaya Malia, me anu yaledi laduefe kotalazono kunekpe, ɔtalekpela kunaya kuma kosu ale ku Mali bilɛsɛ aɣa kamu Maliebi ɛkusisidi naduefe buamɛ ɔtabiabuɛ. Akɔsu ataminyezaanibia, minyezɛ biabuɛ nɛfɛ bi. Mɛ ɔtalaka kunaɣa Mali. Ɛsɛ kunaɣa Nizera, mɛƒɛfa maɣa niye vuonulayɛ. Niyaɣa ku ni nieyuiefe a, du azo nu efea onuwania nanatudza ɛɔ udzaani lɛ tinyatinyatinya talaka kunaɣa mele naɣa nizɛrɛ. Tu naɣa Nizɛrɛa, Nizɛr abuɛnɔ nɔmaza abuɛnɔ buamɛkuɛ buakoyesetu nefe lanu ekuyese, ivisɛ; aka a nakutu nimafza nɛfɛ; talaka ku natsiotsikǝba ɛfuɛ, Togo, ɛfuɛ ku miduɛ. Mɛ ɛhiɛ ku nikaɣɛsɛvlatsɔa, mɛniza nu Togolaɛ. Buamu unediatsi kutu bezelea, mɛnakutsibe dʒoƒue, buamu nodzofuea, mɛdisu naɣa Gana; du namu nu Ganaa ayinyezɛta nakuʒa nɛƒɛ yɔɣa matamata.